सोमवार क दिन तो नई शुरुआत क दिन होलु। यो दिन म अक्सर काम क बहुत ध्यान लगदु क्युकि हफ्ता ताजगी स शुरू होलु। सोमबार क सुबह क रौली स सूरज क किरण मन म नई उर्जा ल्यांदु। <noise> लेकिन कुछ लोगन खातर यो दिन थोड़ो भारी भी होलु, खास कर उनु जो संडे म आराम करदा। म अक्सर सोमबार क दिन अपणा हफ्ता क प्लान बनाणा पसंद करदु।